मेते यन कभि भी नि लगि कि दगड्यूं का अलग अलग समूह व्हंयां चेंदन, ग्रुप व्हयां चेदन। आप ये ग्रुप मां भि छिन जाणा। ते जगा भि छिन जाणा। फलणि जगा, अलणि जगा। त तेसे बढ़िया यू चि कि अपणा कुछ तीन चार दगड़्या बणावा।, बढ़िया। जूं दगड़ि आप सरि जिंदगि भर अपणा बुढ़ापा तक आराम से रे सकदन। त दगड़्या सी व्हंदन, ज्वो प दगड़ि बुढ़ापा तक रे सकदन। त ज्यादा फालतू मां समूह या ग्रुप बणौंणे जरूरत नी चि।